कम्प्युटर एक आधुनिक यन्त्र है । पाछेक समय कम्प्युटरके प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ्ति जाइत है । खास करके कम्प्युटरके प्रयोग मनैंभरिन कररा लगना काम, मनैंभरिन असम्भब लगना काम आउ मनैंभरिन झन्झट लगना काम ओहके कहजिले तिति करेक तहनि आउ डाटा धरेक तहनि कम्प्युटरके प्रयोग करजिता । कम्प्युटरके खास भागमे बात करबो कहलेतिति अर्थात कम्प्युटरके मुख्य भागके बिषयमे बात करबो कहलेतिति सिपिओ, मनिटर, माउस, किबोर्ड, वाइर लगायतके रहतियाँ । खास करके सिपियु भित्तर फेकुन तमाम मेलके उपकरण मिलके सिपियु बनल रहता आउ माउसके बात करबो कहलेतिति माउस चलाइक तहनि रहता, मनिटर कैहदेउ टिभि कैसा दिखाइक तहनि रहता । किबोर्ड टाइपिङ्गके तहनि रहता, वाइर कहिदेउ पुरा कम्प्युटर भरके लागल रहता । यदि हमरे सिपियु महति मनिटरमे तार जुडलि आउ जाके ओम्‍ने महति माउसमे जुडलि, किबोर्डमे जुडलि कहलेतिति हम्मर कम्प्युटरमे किबोर्डमे टाइप करलि, माउस लैके चलैलि आउ कुइ फे चिज दिख्लि या दिखाइ खुज्लि कहलेतिति उ मनिटरमे दिखैता । कहलके कम्प्युटरके सबति महत्वपुर्ण भाग कहना सिपियु हे । सिपियुके सहारे सक्कु घैंना काम प्रबाह हुइना करता ।